Tômaty amigna bôaty izy ka mbola tsy nisôkatra ziska amin'gny daty lay <hesitation> maha lagny daty izy tsy azo inanagna izy izy a-afaka tagnagna fô ,fô izy ka efa nisôkatra aroa andro afara nanokafgnazy izy tsy mahazo hoanigna eky.